Yëbë ëch dun nëjuëb yëdun xa'ajpë waj pak kanë, waj jo'ot kanë, waj xu'um kanë, t'sey kanyë yëyëch ëch jadun na nëjuëb.